أول شي تشيك على المركبة في الوزارة المختصة عن طريق رقم اللوحة وتشوف الحوادث, ثاني شي تشوف جدول الصيانة اذا كان موجود, ثالثا توديها الى قراج مختص يفحصها ويعطيك تقرير بناءا عليه تقدر تاخذ قرار في الشراء من عدمه.